E la re lí fó’ e kö camión e re jmáá tá’ eñóo pieza kiéé’ fá’ dsa ju ñíi’ e ‘nⱥ’ xa kié’ e la xé’n re fáá’ra jö ‘nⱥ’ motor kié’ ejöba e jmⱥⱥ tá köö kamión xiro a jia’ ‘nⱥⱥ’ motor kié’ ajia’ re lí fó’ re jmⱥⱥ tá kiela’ kö ‘nⱥ’ ó <hesitation> ó jmy dse koo kö’, xa tóo ba je dse ó jmy dse koo, kiela’ la kú e nɇɇ la kú je ján ´ñee i kóó’ xa kö e xin volante kö lyy’ bee’ jé jmⱥⱥ bý je jïï, jïi jö kuɇɇ fí kiee’ la ku e ün fí, e ‘nⱥ’ lyy’ kiee’ kö’ lyy’ <noise> jö re lɇ kiö ‘nɇɇ’ tü lla dxi ñí, tü lla dxa kóó’ e kie’ ñee lyy’ jö xa jé ǿ kö’ jö <noise> la nɇ re lɇ <noise> parte kiéé’ köö e xin camión jö, ejö ‘nⱥ’ kié’ re fáá’ra, <noise> kiela’ u kiee’ kö’ xa je re ñíra, xa llá <noise> tu ‘myy jö je <noise> re táá’ra lajy, <hesitation> la jy láá jy, la nɇ re lɇ e kiee’.